<hesitation> ephomoghian pho epher pho enighim ka mem opo adinya iigbia pho ignan kui lom, mo ephomoghan oomo adioph pho iilogh pho ephomoghian ku ebel ku epe iyaar di enaan ebem mo oomo abuen ro daph pho nyodi mo omogh ephomoghian oye atum oye mem di na amogh ephonoghian ologhanaan radua ghaani rikyis kuro kuro karu ateeny oye mem di na oye di na amoogh ephomoghian enaan ekpom mo eserere ephomoghian pho ephen pho re maar ghaai ogheel atum ogheel ibam anmunny ana kuos oye pho opo pho na aloghanaan bo dighaagh ka bam teh epeer mem irol di opeer ku loghaian obo onyani pha mi opho oony pha mi opho mu mgha odighi odighi adighaagh pho ophon pho epe eniin bile khen ephomoghian pho epe pho re tura ghaani ibam amuuny ke bighe eqhi rikpisi kiro kiro men di na ephomoghian oye ku aloghonaan oye dighaagh resighe ghaan amuuny anmuuny ogheel amim ogheel ko bem mo tah epeer doh amem ode opeer oniin opeer uloghonan imi dighaagh li erol iduon ku ibam anmuuny pho ogheel pho phon mika abile aloghanadi dighaagh esi epho moghian ku ephomoghian pho redighi iyaar ologhonaan adighaagh ratura ghan koghi resigh ku ebile bue eru e/pomoghian redighi ghan iyaar di otu pho rakui ghan risigh otu di obophonu ulo ephomoghian ilo otu pho risigh ra ki ghan